मिस्त्री की सभ्यता ह हजारो साल तक थी और भगवान की पूजा भी जड़ा के जाती ह। और वहाँ अन्न भी जड़ा उगाया जाता ह।